बीस्तर के दू भाग होगे जे, फ्रेम और गद्धा, फ्रेम के लकड़ी के या धातु से बनाईल जा सके जे, और बीस्तर पर आम तोर पर चादर बिछेल जे जे और तक्या रखेल जे जे, एक या जदा लोग के लिए बीस्तर बनाईल जा सके जे, कई बीस्तर में सर टिकाय के खातिर फ्रेम के पीछे सिराना बनाईल होगे जे, बीस्तर अराम करे, सोए के लिए बहुत कारगर होगे जे, बीस्तर से इंसान आज के जीवन में चैन के निन सो सके जे।